Ningonza kwimuka kara nyenkya kara, obu ndaaba nyine ebintu bingi ebinkwenda kukora, nzinduke kara nyenkya kara, nkore ebintu byange, bihwe kurungi manye nyenkya nimarraho kinu, ntaija kugaruka mubyeijo ebindemerege, so mukurola okwange omuntu kubyaama kara nikimuyambaho, omuntu kubyaama kara nikikuyamba ekiro ekikwongeraho kuzinduka kara okagenda okakora emirimo yaawe, emirimo yaawe okagimariirra nkoku omuntu aba akozire plan yokukorramu emirimo ye